Gny karazany menaky <hesitation> fampiasaiko zô karazany raika avao: sady igny ro iketrehako, igny ro agnanaovako lasary, igny ro agnendasako.